आज के जमाना मा परम्परा के बड़ा महत्व होथे। आज कल के जमाना मा परम्परा मन हमन ला। पुराना समय या जड़ कहिला से जोड़े रथे। ऐ हमर पहचान होथे ऐ हमन ला हमर समाज संस्कृति। परिवार अउ हमन के लोगन से जोड़ के रखते। परम्परा हमन मन ला अच्छा बुरा मान सम्मान सिखाते।